Sohõ din go dira, diraw nin di ni go loro ra, ni koy ka kubay da baaba zeeno fonda boŋ, ni ga ba ma fatta ka no toh sohõ haŋkaŋ kaci day-day dottijo wo naŋ kulu kaŋ ni diya i ga ba ma beeray di zama ni hayray bumbo dottijo yaŋ no, haŋfo ɲgay mo ga fatta koy naŋgu fo, barfo ma diyay, ɲgay mo i ma beeray di. Zama haikulu kaŋ ni te barfo hayra se ni mo ni si bu ni mo i man te ni wane se. Amma da ni na barfo hayra beeray di ni mo dole no ni mo hanfo ni mo da ni hayra fatta koy naŋgu fo barfo ga daraja di, a ma beeray di, a ma te a se naŋgu. Ba fondo boŋ no a koy barfo di ya dottijo no kaaba zeeni toh ni di ɲga mo ga hin ka fatta kin hayra no naŋgu ɲga mo ma gwaro. Amma da ni ne ni mo ni si barfo hayra beeray di ni di barfo mo si ni wane di. Ni di kala ba i di ni wano no kala i ma ni wano mutunci ɲwaa ni di mo a man te yaadin ga. I ga ba no haikulu kaŋ ni ga tey ma tey lakkal ra, baikulu daraja di, don borfo mo ma du kin hayray beerandi suba way se amma haŋkaŋ ni ne ni ga te barfo hayra se ni mo suba i ga te ni wano se. Toh ni di mo ni mo ni bina a si kaanu amma da loro na araŋ margu, ni saba nda ma barfo baba daraja di.